<hesitation> cheá chivii <hesitation> tioká kuinexhí jakaxhichi orekuxhí, ayiján <hesitation> ñodán xhivadíi iin ii ajachexhí di'i ditá nani ditá minó gean kojá xheña <hesitation> á na ko fuerza ta yí ho'nré akuini nakaxhí <hesitation> ya'á nakaxhichi ditá dukani té chevaxhí ditá minó <hesitation> enta nakaxhi iché dukanta kotá chí ján kuiña nakaxhixhi.